Siya wo gogla, gima tughli yi ni gogla mu ba shang me wo gogla mu na na mu ba shang me ba akwai gogola mu yara kuri akwai gogla mu tebe ba kiri ba gogla mu ba shagme muna na ba mburu, yara boba muni ka shagli mini ni gogla ya muri ba mburum gusa bati ba mburmu bari a mi gogla ni ya shagli dobo gogla kuma akwai bamu yara dobni ka gab gogla ri gogla mu ba shagma yakam wo daraja gogla mi ba shagme gha gullo yakam a mimi gogla gha gullo yakam a mimi gogal mu ba shagme yakam ba yuni <hesitation> salama gogla mu ba shagme ya tigna ka bil bumun ba shangme gogla mu ba shangme yara kum mono a miba gogla mu ba shangme a ya ken kene wuni oasa gogla ma ba shegme yara our ba mburum ka doba ka pateh shaawe gogla tebe bo gogla ma kamba ba mburum yana yere ma gog gogla ba gogla ma kamba ba mburum. yara uereka gog gogla ba gogla mele dovr waru nbang gumu nana bamvurum yere ka gog gogla kuma ba tebe gogla dobe gimu nana bira ba a mi bali ba mburum amma bo gogla dobe ba shagme gogla yaka tegh yamba ki mom numge gogla tu yatagh na bamburum ka mom nana ya tutu wo wun ka mom ninge gogla ri Migya wun kuma yara tina bamburum ka mom nunge goglaru tebe gogla munana ya kam ni ba shagme a ya bal kun guda mogho a ya bal ki man ya gha mogho a yete lati bi wuru gi ba a yete ba paki bo wuru ntan ba a yete ba ba nabi wuri ya gimu na maba gogla ba shagme yete sebasang tun ba gogla ba shabgme yetebe ba bugh mono ba gogla ba shan me kuma yetebe ba keb ntan ba gogla mu ba shangme yara tigna bamburum ka ken kena a nzhare mu manang amma bo gogla ri ma kaba to ya kumna bamburum yara ken kene mi ba shangme ba tua kumma na gogla ti kuma yami mono, ko a bila bamun yara ghabi bambari tarbiya ba shabnmeba tebe man gogla munana yamba ya mine gogla ri yara yinna ni tarbiya ba shangme goglari ya tig na bamburum ka mom munge goglarigiglari yara yunan nibamburun ko gullo gogla ri yona tigna bamin ka mon munge gogla ri ya bamin l mon munge gogla ri ya wyri bal gi gogla ya wuni makaranta. Gogla ni gimuna na ba mburum ka dobo wo shangle tebe bo gogla manag, gogla ri yara ba yama ni ng bang ba gullo sosai gogla ri yara tigna ba mburum ka shegli muhimmance, gogla ya tigna bamburum ka nongna ka dobo ka bakhri nzhere ghaka shagle a she gogla nungunang Bo goglga mu manaf kumo yamba ya kam a mi gogla ti ya kumna muma ri iyera bira ri, bira ri yara muma ri, muma ri kuma iya ka ba ghwabi bira ri daraga mu bira bulibuk mogho tebe i shagle chwom gogla niyi mu nana yamba yeri gogla ni yi yara tigh ki ba mburum ka nongna ka sheli yamba riba sosai tebe gogla ya yuna ni bila gogla kuma yaka ba tig bamun ka gulo a mi nʒhere ba shongme gogla yete ba gapi mari ba mburum ba ya gabna bikyang ba pakha gogla na a gupu muriga ban bari a kum tiri ya ba a kum ngeya ba ya kumba bambari ya gul wo tiriya ko bikiyang banbari ya gul wo ngeya to ni bele gogla mudo na ya yunie nʒunʒa yasum mele yete ba kum dobo injeya ba nʒumʒa yasum mele yeteba ba kum kene mu ba shang me ba kum ken mu ba shang me ba nʒumʒa yasum mele ttebe ba kim kene muri ba amma bo gogla manary ya gbona gogla ri nyong manang ya gabne gogla ti nyong yakum meme gha gulo yaka kennan ken ba shagme a ya kam wo shawara guda mogho a me gogla amma bo gogla nungu maba yara ken kene mogho ba so gogla yakum wo wani gimu nana mana manang abine sum ba mburum Ko yo ni ma gbom kunda ko yo ni ba kam musu ka bi gogla a mi nʒhere mu yamba yeri to gogla mudo yara manag wa ne goglari kuma yara tina ba mburum ka yer dobo gogla tbe gogla yakum wo gimu na na bo ba mburum ya ba bi yi yara kum na yi a nzhere muna na a yeri yara kum nayi nʒire muna na a yeri yara kum na yi nʒhere muna na a yeri yara kum na yi nʒhere nuba ba a yer ka. Kumi kuma yara gabna ee gogha ri yakum wo haske gogla ri yakam wo ngbang gi koyo amini mo a mure gimu ngala sum musi yani mele bosi shaglasum gogla manag bo gogla manag muri nʒala sum ya sora muri nʒalasum ya gulba muri nʒala sum kuma ya kenna kene mun mu yamba yeri muri nʒala sum ya dobna isa shangme gi amma bo gogla mom munge bira ba to ya kumna gogla ri niyi lela ya gab ba mburum ba mini ya bani lela livi ba mini yaba ko dim mogho ba mini ya ba ko lela ba mini tella bako dibi ba mini tella ba mtebe mab tebe gogla ri mungu kamba gogla mu ba shangme ni gogla munana ya tag yamba ki mam mange kuma ke yuni albarka ri yakam wo shagle a mimi bo gogla in kuma manag a bini bamburum Sa nan ba mburum ba ri ya wabi ka ken kene nugho a migogla ba se ko ba yera gha wo muriya bo yadd ayakam yara kenna kene a me gogla ba shagme gogla yer dobo ken nshangle quri gogla wuru gogla ba shangme yer dobo kun whagli ni man manang neman ma ba bamma shagli gow ba nyemi yeri nyimi hsagle gumi mami yeri muma ni kuma iyaka ba ken kene wo gimu bira ri nani bi bira ri kuma iyaka ba wog mami yiri yer ke ba nmogho yigha talakira gha ba yiri yere ki ba nmogho kuma sang mami ko ka muma yara yer ba tebe mun yere yakam a tala kira gha sosai kuma a yera ka ken kenne ba shangme, a yere ka bal bal gi ba shangme a yera kata bi bambutum ka dob ya minna ni gi shanhle a bini ba mburum ya minna nigi mi bamburum yara bini ka kimi, ya mini ni gui bamburum a yeri kuma gogla a nʒhere mu manang siya kumna mom nungo a mimi sa kumna gullo a mimi sa kumma lafiya amimi sa kumna ken kene wo yamba a mimi sakumna ken kene wo yamba a mimi gogla mu manang goglati yaka ba tag bam burum bo gog la monong ya kumna bamburum ya yerea gog gogla bamburum yera dobna wo bam ma a lah Bamaburum yara billa bumum ba shangme yara gabna banbari yara gulla a nʒhere mu ba shangme tebe gogla ri manang gogla ri mu manag kuma ya ka ba tegher tei ba mburum gullo ki ba mburumun ka gab shewa ashe manang kisu gog gogle tebe gogla ba shabme ni gogla mi na na ya yaka ba yiwu bamaburum tutu loo yamba yaka ba iyuni bamburun tutu wo shagle yaka ba yini bamburum tutu ka shagli gogla mmna ne gogla ye yamba, gogla ri yawo mobo gogle ri ya wo ntan gogla ri yawo wuba gogla ri yawo nze nʒe giunna munana ya yengla mi gogla ri ba amma bo gogla muna na bighi yamba ya mimi gogla ba shangme ya tuk na gogla ri ya kum wo gige mananf a mimi bamburum kuma yara bongsina gogla ri kuma yara billa bamun mumana a yawo nʒhere ba shangme tuma ya gabna wo tiri sum bora a goghe gogla a dobe gha a mi gogla manang a bil sum a mi gogla mananf a pagha piro wo gumu nana manang tebe man a gaba wo wo mami ya wo deraja kuma ya ma bamma bari a gaba nyimi ya wo daraja so gogla muna na yamba ya kama mimi gogla ri yakaba dob gi koyo yaka ba dob gi shongle ya ka ba dob gima nana bamburum Yara kenna kene wo yamba sosai kuma yara nillaba mun a nʒhere mu manang dukusam ba yer ka gog gogla ka boomo ka shagli mama nuji ni yen shagli kuma bele man iyere ni man mur iyer ba bam na ba yer ka goggogla manang kuma ka shagli nyima ne yen shagli nunan iyeri niman ba ya sug bali ne man iyeri ne man ye sugbali, ne man ya sug bale ba ne man kuma ya posi bali neman ya posi baliba niman yara teghi ki ghabo gimuwa a yerri ni man yara tighe ki bali yawo nungi wo yo kullum bagmma ka dobo wo gha gullo ka dobo ka gab wog tebe mu anyoma ya nani ka pakh a biyaya wo gimo nyimo ya nani ka ken kene a mi nʒhere mu nyimo yerri to yara kumna albarka gogla kuma yara gobna gogla mimma yeri bemkasina gogla ri kuma yara dobna gimu na manang amma bo gogla ri pakh kamba to yara wabi ka gab gimu ya mimi ba ba yere ku gogla gengse ka dobba wogh tob, dob ba ken kene ye yamba dobo ba gha gullo dobo bamu na yomi na yara kenna kene a nʒhere mu ba shangme gogla yara gengsina gogla ya dobna gimu manag gogla ya dobna gunu bamburum ya nongna ka gabu ka bongso tebe bo gogla manang ya gab na ke a ba kam musu ya kumna daraja gogla ko aba gbom kuda Ya kumna daraje gogka ko a nʒhere bele me yera gabara daraje gogla tebe goglare yamba yaka mimi, dom gogla mu yamba yaka mimi goga ri yaka ba yuni bi bamburum ye lidin gogla ri ya ka yuri bi bumburum shagle goglari yake ba tig bmburum ka nana ken kene ka na na yere ka gogla gogla so gogla mu na na ymaba yakam a mimi ni gogla me lwla bamburum yeri ka mni ka pakha. Bo gogla kuma bo ma kamba to gogla ri yara gabna kullum mono yakam a mini ya kumna gogla ri kuma ntam yakam a mimi ya kumna gogla ri kuma ko bamburum bele me gumu bira ni go balle ba bamburum ya balla yi gimu bira mi gi woghe ba ya gaba yara wogna yi bo gogla ya gaba yara wogna ye bo sogla manang yara kumna rufan asriri a mi gogla gogla ya wabi ba ki pini gimu na na nyine yaba pakhe a nga a nʒa ba, nyimi ya wabi ba puri gumu momi ya pakhe a nʒa ba koda momi ya pateke a nʒa ba koda ni man a gaban pkhe yena paghe muri ya baria nda bamburum yara shagh ba to mini ni gogla ba shang me mmi ni gogla kuma mu yamba yerri. Bira ba gogla muna na bira ba kum kimu na nungu a me kamba mma bo nshagla wun muri wun nwaba wun aba ken kene ba shagme to yerin balle kun gogla wun kere wun muru wun bari na nbagri yi kere wun muri wun bari. Gogla yakam a ba yunui banwurum bunna kishaghi gogla manang amma bo gogla yeteba yun ba mburum ke mur ba mburum ka ga gogla a nʒhere ma manang ba to ya gaban gogla noni dobi bamburum ni shembe gogla noni ddebbi ba mbrurm gimun na na a yer kamba ammaa bo si yawo kene ba shagme a ni bam ma wo ba bira ba shagla gogla ya kam a nzheremu manang toh yara ke na kene wo gogla mu na na bamburum yera gabani ka wogho bamburum yara gabni ka bongso bamburum yara gabni nongna ka pakh kumo bali wo posi bah amimi bogla gogla ni wani gemu na ba mburum yeri wani gimu na ba mbururm yeri ka pakhi bo gogla ri manag nyaba toghe bosi be nghere mu manang a mu gogla tobe ki yamba yakh kunisum sosai.